يوم <hesitation> إني كنت ورع صغير <hesitation> كنت أخاف من الكلاب، فمريت جنب كلب <hesitation> يعني أبوي قال لي: خليك <hesitation> رزين وكذا وما تجري وأنا ما جريت ومشيت جنب الكلاب وما <hesitation> جريت والكلب جا مشى وراي، وأنا مشيت بهدوء وما وقفت.